<hesitation> onre ñexuu ndanioxo ndaxuu nunio nichauxu njuna, ndaxuu ndayexu vexuu ichixu ndadaxhichixu indidexuxu ndada xudoxo ndadamaxu, ndenoxo ndo'ó ikidixuu chidoka onré ndojo ndaxu onré nakidii vaxuu nan no nikua, nama ndotoxo ndono onre nuu kidixu nini vaxuu ndinaka ndaniuxu na'a yauxuu chindo nda'a onre ya'u, iin ñuxuu yauu cuerpoxo hi kidixu ndondaxu onre uu kidi vaxuu.